Eh preferiscio sentî muxica clascica contemporanea quindi l'insemme de doe cöse. Tanto pe fâ o nomme de quarche autô: Luciano Berio, Bruno Maderna, Karlheinz Stockhausen, eh e dapeu se no se va in sciâ contemporanea, l'ò za dito da quarche atra parte, musica baròcca, muxica baròcca.